والله لو نختارنحب نكون موسيقار عظيم. تعرف علاش؟ لإن الموسيقى تقدر توصل مشاعر وأحاسيس بطريقة ما فيهاش حدود وتخلي الناس يعيشوا معك لحظة، أما الرسم رغم إنة فن عظيم. لكن الموسيقى تقدرإنها تأثر في حياة الناس بشكل أعمق، وتضل معاها أكثر. إن شاء الله هي لغة الروح.